Ny fômba tokony atô mbô ampihegny <hesitation> siramamy amin’ny hanigny zaigny e, ôhatra soloagna <hesitation> tsy atao siramamy fô soloagna antely zaigny aharo i-i hanigny i le tiàntegny ohanigny io, na izy ôhatra <hesitation> tsy atôvigna raha mamy mitsiny eh, na izy aminje atô helihely koà siramamy, ahegny zaigny le foagnin-tegna aminazy.